Chikhen waa unanya u nde chi nai yi ba lyayru, uri du kin wanai, kuma chikhen una nya waa eh pajukan beyinu dan eh au ba hali chikhan uta haliu, halia tata chii <noise> dan b’aa ko umata hali chingban chii buiba, u mbya ta pa u mbya yo pa, ukayan’uku na ba, u mbya yo paa u naujin, chi’a unaa jina pantsedunba, naijin ko diu bi jin, indo ifendo buni, uma mbya bea baa ko a mbyabei, kigbezenba, yiba hwebe, ayo baa tau ndi chinnai yibe, uma nde chinnai yi be’a chikhen uri chi nwua sansan anwua sansan’a u mbya haka baa ko chichi pa zuni dan yiu dan tsa nwua, sansanba, au ba diu, uri khan kai nwaa sansan, nwaua sansan’a u mbya lbe bua tsatsau waa unatsaba pajukan, bua tsatsa, kama u mbya pazun u udezo tahun u mbya pazu oo wahun’a chia bua sansanba, abua sansan bena zenji ichin’ara uma mbya nwazaura, naujin, uma mbyaura ni’ zenuyon, baa ko u mbya nwuzau vin utswango kpukpu mm wahun’a chia bua sansan ba, lkendoni una zen’uvyoaba, ikendoni bema zeniji utswa ngo bema zeniji utswango, aji ma jiiuyonma kata utswango, tou wahun’a chia ahalia sansan unanyautsa ba ahalia sansan’a bena zenji ichin’ara, uwia mbya yo ba ataura ndechin hai yibe, zzenvyou ba be, ka najin ba ugoba, najin ba vyon’inu, hunnu uridu achiin wanajinni, kuma uri du aackin wagungun, chia ko bena zenji iya, u mbya taa pama u muji bau ribei, bazezaa ki rendo mai u ndekaa chinbe naib a Ni hochinni kwanbi zun wachi a nitsu bua kiki waa a chidon ma panicho honicho, acho hohaa u mbya baa ko auri hoi diuba baa ko auri hoi diuba, atai wai don chi khen ku hoiri cho, uma nde chimu nai yi bai ndo nde chin nai yi atai wai don kata chikhen uri du wa nwazuzu inu butso’u udaa sojiba but buti waa una sojibau pajuku mayau kulezo pajukan maya ukele zo uri nwuzan uma mbya oa ma bia, najin bau mbya pa ma bia, njin au nuvyon vyonyon bau una nyaye china china, ehen uri? Du kinwana jinni, ai batata kuma inde seniya ina mbya dan afen chii bu, afen itsazamiyo ba, apa bi ndo waa uko a chape yiu ibe kusa u mbya anra adamuwa, babu, chaprse ko yi o awa chia buzunba, abua kirki wa utsayia, xhikhen uri wa tsaza aoa nwuzau yoi uma ngha buju ma bind umana ngha buju, aya ata ayo nwuza nna nghu buju tsei bare, indea bertsa bei zenvyon amma u mbya nwuza na ni bini uko ape gbana’a be tisini re hin chani ijijia uchan’u raa kudu abuju ji-ba, pama du maji bujuivo awwasansan, wasansan watu bi, baako paani ma mbyanan abujuaji buzunba mm, amma umaji chukhen kutsazauyo, tsa godiya yipa, baa ko buya chia inu butso ma vyonvyon ba pajukun ndenyon kuchi abua chizo. Amma uma gbetsikhen zo itsa zau miyoba uma gbetsikhenzo chia baa ria itsazauyo rayuwaba, amma uma na zenuyon ba pajukan ibe butsoma, inubutiu ma iri mbya urina gbe apa jukun ajamaa inai bi beu, waa bei na hwea butiu, ba vyon, ba mikina mba mbu, mikina mba mbua u mbya hara bua unatsa bapa igbei mikina mba mbu iyi pa, amma au pazun, u mbya dan eh waa au u vyonvyon bapa ko u mbya dan paajin kou mbya dan adamuwa ibeu m m, katseba dan wahara n yiunu hunna uuaujinba, katseba dan wahara m yiunu hunna m yiuhweba, babu, waa uma mbya dan apahara m yinu pahara kuhwendi chikhen techin khai, uyiuhwe, chia buzzun ba, uri du a- achin waguagun, uri du akin wanai lpyinbe, amma ai bazen zai bati lma mbya pazun lmbyara gbu wahara chia tsumba, wahara m yinkuba, yin uri mujibau ki bei, uri na kau ku jinba, mm wahuu’a chiari bua san san’a bena nyautsaaba bua sansan uma mbya nwauzau naujin, uma mbya bachoa lpyiu’u naujin, una wabu aya nwuza naa wabuiha, u mbya ho, amma bati imawabu u mbya nwauzau viu upanzo gbetsabai, ljijia u mbya daa ehh kui dan eh toh mpan bui wa hua m yiuwa, babu katsanaba, bua wawau mbya hara uma yi nnwuzau kata atsa zaza, bedan itsaza diiyo, amman yimko ai bati ina tsanniba, itaba na tsazai diiyoba kotiti, u mbya koko amma utzaza kauka ba uwuza Yiu shura, daaji bau, wachia kui gane kui gane kui ya kaipyiu, amma u mbya nwuzau natsa jari jaria ku koko, uyi tushi indeu uritsa waa kui do, gbeu kpabi, yiuji, mbyasanua tsa na tsana uma zen baura, vin u mbga kai yapyin, amma ai bati lyii ko aye chii damuwai ba ina nya komarebi waa inaitsa ikoko, babu, baa konde buani wachia uridu nai ke uri ko ba. Tsabu wayayaipyau, wayayaipyin waa nwauzau ma mbya ma kui m bumikin kui ko vyaav, uma tsazau yo chikhen ku tsazauvyo, amma uma mbya dan tsazaza waa ntsaza nwazau dzwacho kahwa na ya, umuji bau, ran’ujiu kahwan naya, mm wahun’a chiari choariba, achou’a be daa uwuzau kahwan naya, gbeubi nyaeho, ta san yiu cho dan waa chii chow aa kui zuka, wachia kui mbya dan eh kui du wa nwazuzu, amma ai pajukua baa tammaa, u mbya dan una du bua uchon’u dan nwazau ku bu’uyi nwauzau kudu, kuma sama itsazauyo, bua dudua u mbya hara au udu a khishingiri, amma waa u mbya u nya khishingiri yi pazun’a u mbya dan adamuwa, babu, uma na ji keupu akenpua u mbyaa uri du nwauzau aya, nwuza nnaiji kenpui ha bare, ko uri ko? Ukai gen nwuzau kenpua ko uma, uyi ko ma uchuu kuna nya kuji u mbya ko, kuma nya kuji chikhen uri tsazauyo, uma tsaza nwuzauyo, abua umata abua uri ben